Yalla e nafa janngin annal limgal, mbawen no limirde, ɓeydirde, ɓuturte, no feccirte e no sowirte. E dun nafa nano fota. Funa non ko hani ko tursi ko nefata sanne. Ta wawa dun fu kulle keyde jiɓorde. Ta wari limgo a wawata ɓeydo, a wawata ɓuitoto ɓuytaake a annda to ɓeydsaake annda, to yiama annda a wawata ta janngai dun fu no kottirte ummoden daro den janngen.